An ku shar ku mop wul ndik pe ka mun me pɨ ponaan nde be ki kat shar pe, bit ku mun mwan <hesitation> ki nar ngurum mop mun ku shar mop an pak shar jos, an ku shar kaban an ku shar hokk, an ku shar horop, an ku shar kopmur, an ku shar lagos, an ku shar shi-yil shi-yil mop <hesitation> pak bit laa mu mop ni kai ka dick vel ku terep sar pak bit laa mɨ mop dick vel moro pe pak a ku naan an pak mnop a ku dyen an pak <hesitation> mop a ku kwe <hesitation> bit laa mɨ mop a dick ku terep sar kek pe seize an ku shar mop shini-shini pak <hesitation> shar mop ni kat dak mɨ kaa mut, pak mop cin dick pak mop ku njep <hesitation> pe seise a ni le a tɨ bit ni <hesitation> kishak muw ni dick-dick pak a kaa em na ku mop kɨ yakal ka bukun mu be mop a shar mu wet. Pe sezse an ku shar ku du mu pɨ cin shak, du mu kar shak, kat me bi wat ki ngu nde be dɨ sat kunin ti ki cin a se an ku shar ku mu she wuk ku mop du ki yakal kɨ shak ku mop an ku shar de mu pet shak mu nji mu weet kishak ku mop, mu soso kishak, mu cin tong kishak shar ku mu mat njep kishak, a ka shar ku mu kaa mu kat mop bi mu ya shar ku mop. Bit ni ɗe ki a kit weet muw pak bit ni de met mɨ pak shar ba a ngu ku mop laa kun par puus a ni ɗe tet a shar ka kek muw, me she ka kat shar ki fir be ki kat a me ngu ku fir be ni pe iya tong a shar ka ani le pak mop bit laa mi mop bit dik vel ku terp sar muw pak mu kat shar a ki pe tang ran pak a mak maan bit mɨ mop muw. Bit ku ngu ni wul di muw, a ni se be shar ka di tet bit mop kɨ a kume wet muw me ngu met me ngu yi fir me ngu met me ngu rep me bi chin to be shar mun ku shar shini-shini pak ɗe mu oor ku shak muwase, pak mu ter vel ni mu kat oor kushak muw pe ar teng mɨ pak dukur ki ar ku ba mu kat oor ku shak muw dang shar me ngu kat dang ndu dom shak dɨ ku bam shak, di ku kar shak, ndu le shak ki ar, a ni le mop ti tap ki cin tel ku shar muw, shar ka a emnang shar ka di kar ka ken-ken met emnang shar ka ku ni ki dom ka a mɨ zen me bi ku dɨ kat bi man nga pe ngong ni pe ni maan nga a shar ni. Kat shar kubis be kwan kɨ dom ni muw pe pak shar ni ka poo kek di sat nga nji ki ya ka shar bi ɗi be di sat a ka poo ni kat ni kɨ cin bi ku dighn but ni nga bi dɨ ret naa muw, a ni le a tɨ pak shar ni a kubis.